मेते संगीत समारोह माजी जानू जादा पसंद छ। संगीत कु जादू या मुख समानी कु प्रदर्शन कु अनुभव बहुत खास छ। वख की ऊर्जा भिड या कालाकारु कू जादू मिलि ते एक अदभुद माहोल बने जांदू। खेल खेल भी मझेदार वंदान लेकिन मेते संगीत समारोह मजी भावना और आनंद एक अलग ही लेवल पर होंडू। नाच गान की गेल समय बितोनू में ते जादा पसंद छा।